زما د پاره زما ښکلې کلیزه به هغه کلیزه وي چې په هغه کې زما د کورنۍ ټول غړي ، له چا سره چې زما ا ا ه ا ا خاطرې او ویاړونه شریک دي هغوی په کې اشتراک ولري.